لون انا هختار شخصية انه انا اقعد معاها ونتعشى سوا وتكون شخصية تاريخية احب اقابل نيلسون مانديلا. علشان هو شخص حكيم وانا نفسي في حاجة اتعلم من حكمته ومن تجربته في مواجهة تحدياته وصعوباته واي مشاكل كانت معاه في حياته يعني.